<noise> moni isa ega pinauga isa, moni ega pinauga isa felo. Felo felo ega felo ke ega apala safa, ega apala auga, mao ei'ai moni eka auga, isa auga pipenii aui ke isa auga, moni ei'ai eka kai pipenii aui lai pipenii aui lai. Moni ei'ai eka kai famili i'ma akelogo puo isa ifoi mo keopolanii ifake safa anina akeani kai ke elao <hesitation> keualai ai aisama auga pau moni ega felo auga keue business kekapa auga, papiau gaina elao, famili elao ega tsitoai eafafa moni epenia. Kai ke kapaina emia auga famili aeopolaga, ke papiau isai auga isa e'i minoi auga moni ega felo <hesitation> felo keisa gae keopolaga moni oni kepaponauga felo keoma kai moni keafiakaia auga ke nafau, papie fagaiiai moni kepalifua, kepalifua pau elao efua afegai sama, puo papiau ao kepenia kai lai moni isa aepinauga felo moni eafia epapinaugageniamo apalagai epakokopuo, moni pau efua sama ega business eualai ega amu maoai elifu afeai ala ageagu oma Ega aguagu emue alogaina eopopo elao auga moni faga isagai, isai ekapula uga eagu <hesitation> eopopo alogaina papiauga moni mo puogai emae. Elogo meagaina aga apala pau fagagai ekaega, gaina mo meagainai epaua puo isagai moni fagaisai ifo epamaea. Ke moni agao lopapinauga safa, oi fopapinauga felo auga deo ega e'ai moni safa foge gome gaina monina deo egai emai. Ga puo oi foifia deo ega e'ai safa foge deo oi febleessinio. Gome amu fofougai deo egai emai puo gaina monina foafia fopapinauga felo, ke afolopapinauga felo ega apala safa gae aloisai moni puogai ago mae safa gapo moni loafia auga emu famili foima feloni, moni loafia emu, gaumu e'i school fee afa foge fekeikifa muni fekeimaiso. Ke oi emu moni lopuake afa ke femue femai, ga puo moni ega pinauga gakoa iopoga ga puo moni fopapinauga felo, ke moni agao auga pipenii auga, isa moni egai ageka <hesitation> agefake, aelogo ma afu felogai eapa eafo aelogo kai, isa eapa eafo eafo elao efua aisama Pau eafoaipini auga papie mo puo epenia, lai oi au moni loafia fokapa felo moni fopapinauga felo. Ke papie moni eafia auga, isagai papie moni egai eka puo au aunii epoiai afakeagu felo. Isa elogo isa egai moni ekaega puo au ageifa, au aina afaeafia au safa isa pau moni egai ekae papie gaina moni eafia is epealai isa age opola more agekapa, ke au ganinagai monikai moni eafia epelai puo auni gaina moni kepafua ke ulaluai ke akemai akeagukipo efua pau akeagu, pau kai puo akepenia. Lai aunii moni akaikia keisa puo aunii olagai keaninia puo pau au elao moni epafua, papie elao moni epafua pau akemue akemai imoi auga kai e'i imoi auga, <hesitation> kai e'i school fee afa ageoge imoi e'i tsiapu, lai oi papie au aunimai gaina alokapafelo puo moni ega pinauga auga ega felo ega apala auga ke isagai au moni eafia sama, papie afaelogo moni au papie moni kepapinauga fouga laifania. Ga puo moni kepapinauga felo ma kepapinauga lilifu ma isa oko akelogo kai isa kepapinauga mo, kepapinauga elao efua auga, ke efua auga aka efua. Ke moni pinauga epau isa epinauga puo Isa moni pinauga epaua puo elao fortnight ega moni agemai agekoko puo gaina maga elao eisa puo isa ekainia. Ke lai paguaumai koa iopoga, lai mafe foamai lai moni akaifaina amai moni afa alao efua auga efua amue amai afii alao, isagai apinauga lilifu afiau ke famili fapaniaina auga afia akopakopai apuake, imoi e'i school fee koa afai faoge auge pau amai, aule agao amai akopakopa moni apuake efua kai imoi e'i tsiapu alafaisa e'i kapao felo alakapaisa moni gaina apuake agemo ke muniai ke aga start amuga mo ageafia puo imoi gaina amu elelai keafia mai apafua kai ke, pau moni lapinauga felo.